E fùȧ, e dìè, e bù kpȧne, e wɛ̀ìŋ, e gbiŋ lii nɔŋ, e fùà, bù kpȧne, yèè e wɛ̀ìŋ, yèè e dìè, e gbiŋ lii.